Amin'ny ankapobeny, ny toetr'andro a Etopia any da misy hafanà trôpikaly sady misy faritsy mando avao koa. Kanefany miovaova avao koa io arakaraky ny ahavon'ny toera.